כ'בין נישט זיכער וויפיל א- א הונט דארף טון איבונגען, <hesitation> באט ער דארף זיך קענען ארומריקן אסאך אין טאג אז ער זאל נישט בלייבן פויל אויף די ערד.